Arzantine a peyi nɛ ni bɛrɛ a tuɓaɓura tun pla-ra curulu we wa'a bin oro biyesi ma a farni dure plara a o tuwa mu ji <noise> plq doso mibin ɓaro asado maho shopiye- shoripan ma ho karbonada amu ɲunle so mu boni abe onni a benɛ we wa'a ɓa se a boni matete